Muunkii kalika eing hani henkir bii nyina muun shingireke muun kuryaka muun <hesitation> muun saryaka muun nyer yeke muun nyuryaka muunkii satanka muunkii nyinesarka muunkii yiteen ke muunkii na nyo na nyer ke muunkii kwo ke muunkii kogir kalika muun kii koyir naa kweaka.